نفضل الجلوس على الأرائك. تكون مريحة وتخلي الواحد يحس بالاسترخاء. الكراسي تكون أقل راحة، والأرض مش دايمًا مريحة. الأرائك تعطي جو مريح، خاصة وقت ما نحب نشوف فيلم أو نقعد مع الأصحاب.